mi laari balɗe ɗo a ɗo huwa soosay, ɗume un damatama?, a ɗo huwa har ndenden kuma min accuma ha pelle kuugal a ɗo huwa soosay, woodi kuugal may ɗuɗɗum na a yiɗi a timmitina na 'ko kuma' day kuugal may on ɗo beele?.